जू कार ची वेगा मुख्य संघटक छीन जने सबसे पैली ची इंजन जू वेता शक्ति प्रदान करदू दूसरू ची गियर बॉक्स जू गाड़ी गी गति त नियंत्रित राखदू तीसरू ची सस्पेंशन जू गाड़ी म आराम दयोणों काम करदू चौथू ची ब्रेक सिस्टम जू गाड़ी त रवोकण म मदद करदू और पाँचवु ची इलेक्ट्रिकल सिस्टम।